Moopeti tembiporu ,escladora de cemento. Kua jaeko mopeti tembiporu oiporu o oyapo vaereta ombori <hesitation> vaera oipiguara jokuae cemento ivikiuti jare ripio ndie <noise> oñono i pipe reta jukurai jaereta ombori oyapo vaera mopeti o